Misy karazany io, misy oe findesy mandeha mivavaky ohatry na mindesy mivory da misy gn'indesy ohatry gn'aniasika amin'ny erikandro, fa izy io zany ah ah ah sy de haiko aby lôtry zany e fagnazavà anazy fa e zakaiko fotsiny zany oe e palitao de enti-mampafana, mampafana zany izy na aia gn'indesanao anazy na ame erikandro na indesy megn'aia.